गर्मी भन्या बित्तीकै सब भन्दा पहिला त मुलाई झिक्कै झिक्कै तातो भनिखेर म बद्दो छु । यो जब तातो मौसम सुरु हुदो छ त्यै ताता मौसम देखि चाइ हाम्रो जो स्वास्थ्य हुदो छ प त्यो स्वास्थ्यलाई पन झिक्कै झिक्कै असर गर्याको हुदो छ । घामका मैना खाना खान्या मन लग्दिन त्यसैगरी काम गर्न्या जो जागर हुदो छ प त्यो जागर सागर का मद्दोछ का मद्दो ,अ यठ्न्या मन लाग्दीन तैपन झालले गरीहाल्ला छु । त्यसैगरीखेर झिक्कै झिक्कै कणाहरु हुदा छन् जो घामले गद्दा मुत यइलाई निको मान्दैन घाम बरु ठन्डै हो निको मान्या किन भन्यापछि यैतक हामी मान्छेका खास गरी त बुढाबुढीका रे नाना केणाकेटी लाई झिक्कै असण यिन्ले गर्याको हुदो छ । फोणा खटीरा आउन्या क्याक्या हुदा छन् शरीर चिल्लाउन्या देखि लिएर झिक्कै समस्या चाइ यइ घामले गद्दो छ । त्यइ भैखेर मुलाई यो घाम भन्या बित्तीकै तातो एकदम छटपटी जसो चाइ मुलाई महशुस हुदो छ । खास्सै निको त मान्दैन मु यै घामलाई । यै घामले झिक्कै झिक्कै चुनौती ,झिक्कै झीक्कै समस्या पन सिर्जना गर्याको मुइले धेक्याकी छु ।